nete miŋ fi, werta, bula, naka laa ti, ñuul, ros, sokola miŋ fi. Am na bu weex, am na bu werta, ñuul, xonqu, nete, bula, pëy, dóom-taal, nawet bu rasko, rasko waaw baxa.